Inyi vanyama nivaichi waghire akili ni ichi kite na ng'ombe. Maana nivo va- nyama vuchivafuga hapho kenyi. Ng’umbe ighire akili kwathababu kamekwa ikaichuanja nawia fugha. Kuifungie nyumba na kamba yakwe yafughwa ichwenja kundeiwikia mara, kundeidukia mara kuvikia au kundeikumbilia mara. Ng'ombe ikalaria thari ichirikia yawe yafugha, ng'ombe ikafikia muda wako wekamua kole ighirie lathima yafugha muda wakwe ikamua, lazima yafugha kuni yashika ikamwa. Kwamanya ikamfika muda wiya wakwe naivikia mara, naivikia mringa. Na kite nakyo, kichimanya vandu. Mndu uya mgewakwe itho akifu- afugie kitokenyi kiya mlo makia atakole nikikae kikuya. Ukifika wawi na kenyi lathima kyakurichilia kyaku kuya kuya. Kiichi kule iwe ni mweni wakwa ni mweni nyumba ni mweni wakwa. Na kijo ukakivikia kunde kivikia kijo kindo yakindeghenda kichilima mwenyi icho ki- kite. Meravo vengi vanayma vengi phahakenyu chenini nichevoha ambapo phochivafugha ho kenyi vanyamavo.